X̱i'k nak di'l c̲h̲u'nna konoser <noise> c̲h̲ow nisdo', c̲h̲ak xlë'do'xin y sinegiy c̲h̲u'nná konoser c̲h̲ak nal siempre nalga lë' x̱i'k nak lad san felipe lë'kga c̲h̲ak xlë'do', sa'nda ne'g nonga disiembre, enero c̲h̲ak nal pero ted lo knu c̲h̲akdac̲h̲a nal.